अग्निशमन यंत्र आग बुझाउन के लिए विशेष रासायनों और गैसों को प्रयोग करति है। इसका उद्देश्य आग के तीनों आवश्यक तत्व अलग करना होत है—गरमी, ईंधन और ऑक्सीजन। जैसे यह अग्निशमन गैस सी ओ टू को उपयोग करती है, जो आग की जगह जमा होकर ऑक्सीजन के निकाल देत है और आग बुझा देत है। सी ओ टू अग्निशमन अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तेल की आग को बुझाने के उपयोग करो जात है। यह जल और रासायनिक को मिलाकर होत है, जो आग के ऊपर एक झिल्ली बनौत है और आग के ईंधन को ऑक्सीजन से अलग कर देत है।